<hesitation> igarifio ewe agaweregia ero we meravo okike mimu ra ageu wervoa wehigewenvoin <hesitation> aniparigaeiwekehiro naramikege nohi wenakake weseyemiomovo iyan madiaro iyan osupapa amiaka osupa oapamiyan ura <hesitation> oanahianikati upa iroaremuya egari madiaro egri everyday na eveey day ekiupa ni oaze egari weama magoa an minreo but igari oa mama mile because awevegeni yam refio irigaenefio ohiemioarema marao <hesitation> koaru oazea aniyani namuniya weayawoa omi buhus idiofio like againin owareven we hiahoavotafio eykinizehenni ukina zero ofuo aemiake igari madiaro <hesitation> igar omdiaro igar awoehi awonoivuwwue <hesitation>